E mila f- miresaka aminao mi za ngahy ty, eo lesy mba toroy <hesitation> hevitra akagny fa mi- misy raha zegny lesy e, i misy raha very zegny e, ke i zegny e mbola tsy hitako ao, mbola tsy hita hatram'izao nefany an i <hesitation> i raha io an, raha ilegna be si de, nefa raha io sy nenahy fa nen'olona.